Hemwa yategemea ku kutemiwe kiathi gani kole kutemiwe sana iyabidi ukanilubharilia handa haya kutemiwe damu inafuna thana ikafuna thana yairima ikuthuru. Lakini ukahabhara kindokicha kwaima ikusha ishambo upfunge handu haya kana hai ushighe mdu akubhare apfunge ishambo ishambo lia damu inafuma kana kole hai kwa- kwashigha mri kwashigha dawa urapfume ubandike. Lakini kole kutemwe thana niku handu haya lathima habha riliwe, mana harabhariliwe thawa thaw ani thamdu alumiwe ni nyolea. Mdu alumiwe ni njoka akishi gha apfungi kando achariliwe haya ili ili damu inafuma, luvaha mringa nanii handu hatemiwe nilathima, abharilie ili damu inafuma kwa wingi uriwe itika mdu ili anathimia mana kole damu ikafuma thana kole atemiwe handu harwe, thafundu uletemiha nihitikwa hospitali bhakaghamba mduu akeiwe hanaikyo mdukutema milathima ashghuliwe apfungwe handu damu tho tinafuma kwa wingi.